<hesitation> Climatiseur, igny ma zegny karazagny lamasina a ma <hesitation> mampangatsiaka ndraiky mampafagna fô ny mahatônga anazy mampangatsiaka zao karazany oe automatisation izy, misy- misy fonctionnalités agnatiny akao efa automatique rah ôhatra oe mafagna agnatiny de ampidirigny le hatsiaka ra ôhatra oe mangatsiaka izy de aboakanle araiky ny hafagnana.